helgina voru tvö ný verk frumsýnd í íslensku leikhúsunum allt sem er frábært í Borgarleikhúsinu og ævintýrið um ræningjadóttur í Þjóðleikhúsi við ætlum að rýna í þessi verk með Hlín Agnarsdóttur gagnrýnanda Hlín ef við byrjum á allt sem er frábært þetta er verk sem vísar kannski frekar dapurlega inn í samtímann og svona þá

sem við höfum orðið vör við að undanförnu það er umræðan um geðræn vandamál og sjálfsvíg hvernig þótti þér þessi sýning jú sko ég vil byrja á að segja

hæfileikaríkan höfund sem hefur verið við höfum sýnt mörg verk eftir hann í íslensku leikhúsi að undanförnu eins og fólk staðir hlutir í Borgarleikhúsinu og hann er að fást við í þessum verkum sínum

fást við svona félagslega stöðu og andlega líðan fólks í nútímanum og í þessu tilviki þá er hann að fjalla um einmitt mjög viðkvæma hluti þetta er einleikur og það er bara einn leikari sem að þarf að halda í raun og veru sýningunni gangandi og efnið er vissulega

alvarlegt og viðkvæmt og þá finna einhverja leið til þess að koma því á framfæri einmitt þetta er svolítið óvenjuleg framsetning áhorfendur eiga þarna hlut að máli og tala inn í sýninguna og taka þátt segðu

frá því já sérstök tegund af leikhúsi þar sem áhorfendur eru virkjaðir til þess að ja í raun og

þessu tilviki að aðstoða Val Frey sem

er eini leikari sýningarinnar og hann hefur líka aðlagað verkið að íslenskum veruleika ásamt leikstjóranum sem er Ólafur Egill Egilsson og það tekst mjög vel og einhvern veginn það að virkja þátttakendur með þeim hætti sem þarna er gert gerir það að verkum að það verður ekki eins erfitt að fara í gegnum þessar mjög svo flóknu spurningar um tilganginn bara í lífinu en þá kemur náttúrulega þessi þetta konsept þessi hugmynd grunnhugmynd verksins mjög skemmtilega til skila eða er notuð á mjög skemmtilegan hátt og það

er þessi listi um það að skrifa lista yfir allt það sem er frábært í lífinu og sem gerir það að verkum að lífið sé vert þess sé þess virði að því sé lifað í staðinn fyrir að hverfa úr lífinu og Valur Freyr hann er náttúrulega hann ber hitann og þungan af þessu öllu saman og hann er náttúrulega orðinn mjög sterkur

og góður leikari hann hefur áður líka flutt okkur einleiki og hann stendur sig alveg með eindæmum vel í þessu öllu saman hann hefur áhrif á áhorfendur og hann fær áhorfendur til að taka þátt í sem hefur verið mikið rætt að undanförnu í íslensku samfélagi hvernig finnst þér með það farið í þessari sýningu sko að vissu leyti ekki kafað mjög djúpt í það vegna þess að í þessu handriti eða í leikritinu sjálfu þá er verið að fara yfir dálítið mikið efni ekki bara efnið sem fjallar um um þunglyndi móður aðalpersónunnar heldur heldur líka er saga hans dálítið teygð á hans eigin einhvern veginn þroskasaga og svona farið frekar yfirborðslega í hans eigin kannski þunglyndi en þrátt fyrir það þá sko skila þau aðstandendur og allir sem standa að verkinu skila alveg glimrandi fínni sýningu sem mæla með einmitt en yfir í allt í Þjóðleikhúsinu þetta er klassísk saga sem maður veit samt ekki hvort að svona yngstu kynslóðir þessa lands þekkja jafn vel og þær eldri gera ja það

Lindgren er annars vegar þá getur það ekki misheppnast held ég þetta náttúrulega er fræg bók að endemum

og textinn er sérlega vel þýddur af Þorleifi Haukssyni og það sem mér fannst náttúrulega mjög skemmtilegt var að heyra svona fallegt mál talað á sviði Þjóðleikhússins en sko sýningin sjálf var heillandi og töfrandi er aðalatriðið

er sjálf leikmyndin eftir Finn Arnar Arnarson og búningar Maríu t h Ólafsdóttur ásamt

og lýsingu og þarna honum tekst Finni Arnari að skapa allan heiminn sem

Lindgren lýsir í bókinni um allar þessar vistarverur það er skóginn og tekst bara mjög vel og það verður bara að segjast eins og er að þau sem eru í aðalhlutverkunum sem eru Salka Sól

Sigurður Þór Óskarsson þau gera þetta alveg stórkostlega vel sko Salka Sól hún er náttúrulega svo heillandi

mikla útgeislun á sviði

að hún syngur ótrúlega vel og þetta er söngleikur og Sigurður Þór hann hann stendur sig alveg jafn vel á móti henni og þessi samleikur þeirra er alveg einstaklega góður og lýsir af

þessum kærleika og vináttur sem er á milli þeirra þessara barna sem að í raun og veru verða til þess að rjúfa

eiga í illdeilum einmitt svo er þarna Örn Árnason og Edda Björgvins já og Örn Árnason er næstum því óþekkjanlegur í sínu gervi

eru svo góð sem sagt öll hárkollan og hárkollur hárkollur og skegg bara gervi útlit er mjög gott ég þekkti hann ekki í byrjun hann lekur Matthías föður

gerir það og svo breyta þau hlutverki skalla Pétur í skalla og það er Edda Björgvinsdóttir ein vinsælasta leikkona þjóðarinnar sem fer með það hlutverk og hún á náttúrulega hug og hjörtu áhorfenda eins og eins og þau öll það voru ekki bara þessir aðalleikarar heldur líka allt annað þetta er stór sýning það eru mjög margir sem koma að henni börn og unglingar það eru ótrúlega flott dansatriði og mér sýndist nú að

sko þeir voru vinsælastir þegar þeir komu já skemmtilegar fígúrur já það er femínískur undirtónn í upprunalegu sögunni en manni finnst svolítið eins og hann sé kannski dreginn fram í forgrunn í þessari uppfærslu upplifðirðu það þannig þessi femíníski tónn er náttúrulega sleginn strax í sögu Astridar og mér fannst alls ekki dregið úr honum enda er það ekkert skrítið

það er kona sem leikstýrir það er Selma Björnsdóttir og hún hefur sagt það sjálf að hafði gífurlega mikil áhrif á hana þegar hún las bókina sem barn þetta er alveg gífurlega mikilvæg fyrirmynd fyrir stúlkur

Ronja eins og þetta er bara hún sýnir okkur og það allt saman heppnast mjög vel í sýningu Þjóðleikhússins

kærlega fyrir þetta Hlín við komumst ekki lengra með umfjöllun um þessi tvö verk í þetta sinn en ítarlegri útgáfu af pistli Hlínar má finna inni á menningarvefnum okkar punktur is við þökkum fyrir okkur í kvöld veriði sæl